Bueno, ma' inka'aj intenej inwenel ocho hora inka'aj después inten in- inp'i'xik inb'aj upat'äl junp'ee hora ma' inwenel te'lo' uwenel tuka'ye' ya no tan usasaka' inwenel wa'ye' inlik'il ya siete mañana tan inlik'il tuka'ye'.